رٮ۪وٲیتی برطانوی سِنٮ۪ن منٛز چھِ پوٗرٕ ناشتہٕ، روسٹ ڈِنَر، گاڈٕ تہٕ چِپس، سوراخَس منٛز تُلۍ تہٕ چرواہے سُنٛد پائی شٲمِل۔ رٮ۪وٲیتی مٹھایَن منٛز چھِ ٹرائیفل، سکونز، ایپل پائی، چپچپا ٹوفی پڈنگ تہٕ وکٹوریہ سپنج کیک شٲمِل۔